namkun yaani maladdean hasoaa innamaannen gammi shangaee namayya atin attam maladdean hasottaa maladden afan keen hindagettuu wala dubbi nnen himbedduu attam hasottennan harkuman it akheeke aksunin wolin hubennaa duub wolin hasonne harkuman wot akeekne wol hubenne akumkanan wolinhasonne paka akukan arratan bare nun wolin gen tan ishinnen anelewwite annen ishi elewwe duub haason keen haasom akkanatii